<hesitation> E pinguoin izy moa zany da agnisan'e volo be volovolo da indreo zany mba hampafana andreo da mifagnatognato, satria raha mifagnatognato moa gne raha da mafagna da akoa gnanin'olo io evakoa ka raha mifagnatognato da miteraka hafagnana, da koa izay avao koa zany gn'andreo io izy efa be volovolo avy eo mifagnatognato indreo da mafana.